Jadi ada makanan- makanan di indonesia ini yang itu tu sebujurnya sederhana jar urang tuha tu. Tapi kada tahu, nyaman banar asa ulun. Yang pertama itu nasi goreng. nasi goreng itu padahal kaya nasi dingin wara, nasi dingin dimasaki dibuati bawang habang, bawang putih, dibuati lumbuk munnya handak padas. Atau jua ditambah- tambahi hintalu kah, ditambahi ayam kah, ditambahi sayur- sayur kah, kol- kol tah itu nyaman banar dimasuki ka nasi goreng. Apalagi <hesitation> nasi goreng nini jar urang tu yang baputih wara tu nah. Pokonya bening wara- waranya <hesitation> nasi gorengnya kadada kaya batambah- tambah kicap tu itu nyaman banar. Padahal bumbunya uyah wara itu tu biasanya. Tapi katahu kanapa munnya makan itut tu, nayman banar. Padahal itu tu sederhana banar. Nah, mbah tu selain nasi goreng ada jua tadi tiwadak. Tiwadak itu katuju banar jua tiwadak. <hesitation> kulitnya kah, atau buahnya kah diusing- using anu kulitnya dipakai lawan nasi hangat aja gin kada sarana baiwak, mandai itu nyaman banar udah. Udah kaya <hesitation> kaya rasa daging, rasanya tu nah. Mandai tu asa- asa ulun. Tiwadak ni jua, tiwadak ni ada- ada- ada jua samalam sampai- sampai saking katujunya maulah tiwadak sampai sabijian disanga habis saurangan. Saking katujunya tiwadak, kaytu nah. Tiwadak besanga khususnya lah. Mbah tu ada jua di, munnya di banjar tu ada ngarannya iwak wadi. Nah, iwak wadi tu sabujurnya kaya apa yu lah? Kaya iwak, tapi kaya <hesitation> iwak halus- halus biasanya yang katuju ulun makan tu iwak halus- halus, jar urang di situ iwak kalutuyan. Iwak kalutuyan yang masih- masih halus banar ditangguk. Jadi kada diunjun, jadi ditangguk, <hesitation> ditangguk karena kada kawa diunjun, masih halus banar. Nah imbah itu, buhannya kada- kada disiangi am saing halusnya. Iwaknya tu kada kawa disiangi kaytu na, jadi ada pahit- pahit sadikit dari <hesitation> dari apa nag tahi- tahinya jar urang tu. Nah imbah itu, di- disanga wara imbah itu di anu. Wadi tu yang ngarannya wadi tu, kaya baras, baras yang di apa yu lah? Dimasaki- simasaki tapi kada pakai minyak. Nah disangrai- sangrai jar urang tu nah. Itu imbah disangrai di- digabungakan, digabungakan lawan iwak halus- halus nya tadi nah. Imbah itu didiamakan. <hesitation> sama dikaya yang apa nang ngarannya? Kaya mandai tadi pakai uyah jua, didiamakan ni di masuk akan dalam toples yang, pasti akan toplesnya tu kadeda kaa angin masuk kaytu nah. Didiamakan makin lawas makin nyaman, makin baunya menyaradak, makin nyaman pokonya <hesitation> anu tu iwak wadi tu. Pina jar- jar- jar mama ulun tu <hesitation> yang pina apa ngarannya iwak wadi pina haruk- haruk tu nyaman banar nah, jar. Kaya itu nah. Kita menyanga iwak wadi haruk nah, jar kaytu nah. Padahal <hesitation> padahal cuma iwak disangrai. Disangrai si apa namanya baras ini tadi, udah ai diuyahi. Mbah itu memasakinya pun munnya handak disanga kaytu wara, kawa haja jua. Atau munnya kaya yang kaya ulun jelas akan tadi di- dicampur campur, ditumis- tumis, lawan bawang habang, bawang putih, lumbuk, lumbuk anum tu yang rajin tu, yang nyaman tu lumbu anum. Di situ ada lumbuk anum wrna hijau, di sini tu sebujurnya ada malihat. Cuman, jarang banar nya ganal lumbuk nya. D sini tu rata- rata lumbuk yang kariting jar urang di sini. Tapi, halus <hesitation> lumbuk habang lawan lumbuk hijau. Nya disitu tu ada lumbuknya ganal, warna hijau, war- war- warna habang jua sama sebujurnya. Cuma ganal, gnaal banar. Ini tu tu nyaman asa ulun daripada lumbuk kariting yang ada di sini. Nah jadi ada dua itu nang ulun paling katujui, atau ada tetambahan sebuting lagi iwak karing talang, garih jar urang di situ ngarannya. Iwak garih. Itu tu itu tu iwak karing <hesitation> ikan dari iwak telang sebujurnya iiwak talang yang dikaringakan, di jamur sampai karing. Sudah sampai bebujur karing banar, dimasaki sampai dia makanya sampai bebau. semakin bebau itu <hesitation> makin nyaman iwaknya itutu. kaya, imbah itu di- dimasak. Di- di- di- disanga biasa ja, disangan biasa. Tapi memakannya lawan nasi, nasi panas kalo? Lawan cacapan, cacapan banjar. Cacapan banjar tu simple banar. <hesitation> jadi di racak- racak. Bawang habang, racak racak bawang habang dipicali lumbuk, dipicali lumbuk, ditambahi uyah, ditambahi pitsin. Mbah itu <hesitation> yang paling gongnya itu, limau nipis. Wah diparahi limau nipis babanyak, munnya kawa pakai asam kamal jua. Imbah tu disirami banyu, banyu putih wara. Banyu putih wara diaduk- aduk. Ma itu nyaman banar dipical iwak karing ka cacapan asam itu tu, makan bisa sampai batambah- tambah nasinya.